ग्रीस के मनई धर्म के बहुत अधिक माने वाला होला। उहाँ के लोग धर्म के बहुत महत्व देले। <noise> ग्रीस में अधिकतर मनई ते इसाई धर्म के पालन करेले, लेकिन कुछ और धर्म भी ग्रीस में बाटे। ग्रीस के मनई कलाप्रेमी होला। ईकरे साथ-साथ इनके साहित्य में भी बहुत योगदान रहेला। ग्रीस के वास्तुकला भी बहुत प्रसिद्ध बा। ग्रीस के प्राचीन ग्रंथन से ए पता चलेला कि ग्रीस में नृत्य के बहुत अधिक सम्मान दिहल जात रहल। ग्रीस के भोजन के स्वाद समय के साथ-साथ <noise> मौसम और भूगोल के साथ-साथ बदलल करेला।